Kancu ka bəni shinkapa nin dəvo mi ka ɗiyau. Kə sukur gara a maken albasar nin na mərak bau ko mərak gwaɗanu kan ka darr tii albasar gu ka mpi ɗa aka kai kauyin sukur ka kawau yi du nin, sai kan ka pee ka viyi shinkapa a bəlan ka vəyi du nin sai k- k- ka kaushi i ɗa aka ka padu i ɗa aka, tunu inde ci na ka re da ma mi ka zatu, kare yaaji mi ka zatau kan ka pi kawai atu ari tunu atu a- a jəba rapɗa a jəba rapɗa da muna rapaɗ tunu aam gu san gara nin ka dəmu ka sukunu na aam gu inde damu nawai bi nin da ku gu in ka lantu ko ka nawai gara da ci k- kan kami sən men bənau ke nan ɗəvo kiski ke nan mi ka dlamau kə shinkapa